Pues mach ëch këxpë juech jedun manayn ku kap jadun badëp porque nëkë met'sëp kop kotyë kom taj kom mayëp oy naj mëdë ka mëdë nëkë në taj nëkë nëmayëp tokatyë nëkë madyakpë ko'opkë nëkë met'sëp nyeëkë padëp jotmay nataj namayëp kap jedun jotkuk të i'idëp, kap da yëdun naspadëp jadun ëch dun manañ.